Ary anô ty kony lôso nanô sipôro matetiky. Hitako edy anô, hitako tsinjo isaka marandrain̈y fa milomilomay pare kony e! Hitako anô karà lasa an forma, tsôntsoko kaiky anô nan̈ano sipôro be karà in̈y pare e.